Ich koche sehr gerne und sehr unterschiedliche Dinge

Wenn ich ein Tier wäre, würde ich eine Rauchschwalbe sein wollen, weil die so wunderschön singen, wenn sie aus Ihrem Winter in Afrika zurückkommen.

Ich möchte gerne Neugriechisch lernen, weil meine Schwester in Griechenland wohnt.

Das ist eine Frage die ich unmöglich beantworten kann.

Ich bin sehr skeptisch.

Ich mag am liebsten den Herbst, weil sich dann alles ein bisschen zurückfaltet.

Ich mache nicht gerne Sport. Aber wenn ich einen machen würde, dann wäre es Tanzen

Ich persönlich fahre am liebsten ans Meer.

Ich würde gerne in das England von Jane Austens reisen, weil ich Bücher sehr liebe und mal erfahren möchte, wie sehr eigentlich mit der damaligen Zeit übereinstimmen.

Ich sag trage sehr gerne Kleider aus guten Webstoffen, weil ich es einfach schön finde, wenn Dinge des Alltags sorgfältig hergestellt werden.

Ich mag sehr gerne Regen und zwar deswegen weil er einen dazu bringt drinnen zu bleiben und trotzdem was draußen präsent macht.